Tena misy fiantraikany amin'ny fahasalamàna ny sakafo. Na ny sakafo fihinana io an, na ny rano fisotro koa. <hesitation> Rehefa sakafo madio an, sy sakafo biolojika no hohanina izany dia mahatsara fahasalamàna iny. Fa <hesitation> ny- raha ny sakafo <hesitation> ilay sakafo efa voahodina ireny an, indrindra ny sakafo avy any ivelany izan an, dia tsy dia tsara ho an'ny fahasalamàna fa efa asian'izareo akora <hesitation> mifangaro isankarazany ao anatiny an, izay manimba ny fahasalamanatsika. Toa izay koa ny rano an, <hesitation> ny zava-pisotro moa izany fa tsy hoe ny rano e. Ny zava-pisotro izany an, ny rano no tena tsara indrindra an, fa <hesitation> ny ankoatr'izay izany an, efa manomboka misy fangaro hafa tsy dia tsara ho an'ny fahasalamàna.